زه په یوه اونۍ کې شاوخوا شپږ ډوله مېوې خورم، لکه مڼه، کیله، انګور، مالټه، تربوزه او چکله. هره ورځ له دې مېوو لږ څه خورم، مثلا مڼه او کیله هره ورځ، نورې مېوې څو ځلې په هفته کې. د سبزیجاتو له پلوه، شاوخوا اووه ډوله سبزيجات خوړم، لکه پالک، ګازرې، بانجان، بادرنګ، ټماټر، کدو او مرچ.